nii yoó octubre, noviembre, diciembre. enero sa vɨjin xaán, kuún yu'a ;marzu, abril, mayu, juniu nchaá saú a nin ntuvixɨ.